حيواني الأليف المفظل هي البسة، أحس إنها كذا مرحة وتعمل أجواء في البيت، وتلعب معانا، وكمان <hesitation> تجيب لنا كذا بسس صغيرة حلوة <hesitation> أحس إنها تعمل <hesitation> حياة داخل البيت، عشان كذا أنا أحب البسس مرة.